Ntɛtea yɛ mmoa bi a b'ani ate yie Mpo Bible mpo kyerɛ yɛn sɛ, yɛnkɔ ntɛtea nkyɛn nkɔ sua n'akwan na yɛnhunu nyansa. Ɔyɛ aboa bi a kwan a ɔfa so ɛhwehwɛ aduane ɔnwanwan. Deɛ ɛdi kan ne sɛ, wɔdi kan kɔhwehwɛ aduane no. Ɛno nti ɔnam a, ɔtu aborɔnoo ahoroɔ bebree. Na ɔhunu baabi a aduane no ɛwɔ a, ɔhwɛ ne kwan a ɔfaa so a ɔkɔ hunuu aduane no, ɛyɛ baabi a aduane no wɔ. Na afa so aba fie, bɛbɔ ne nnuanom a aka amanneɛ. Kyerɛ wɔn sɛ wakɔ hunu baabi a aduane wɔ hɔ. Nti wɔn nyinaa mɛka ne ho na wɔmmoa no. Na afei, wɔnkɔ nkɔ fa aduane no mmra fie. Ɛnti wɔn nyinaa wɔbom ɛfa kwan no so ɛkɔ baabi a ne nua no ɛhunu aduane no. Wɔkɔ kɔ duru aduane no ho a, wɔn nyinaa ɛka bom na afei wɔ soa aduane no. Wɔde aduane no ba ɛyɛ wɔn bɔn no mu a, wɔde ɛkɔ sie, nyɛ hɔ ara na wɔdi aduane no. Wɔde kɔ sie sɛ berɛ bi so, na afei wɔntumi mpue a, na afei wɔntumi nkɔ pɛ aduane a, saa nnuane a wapɛ de asie no nyinaa no, wadi. Na afei aboa wɔn abɔ bɛho ban.